मेथे जादा डोर सांपो से लगदू किले की सांप बहुत डरावना हूंदा। वे अलावा वे अलावा कै फर हमला कोर दियावा त. ऊंक मुना चांस भी होंदा। किलै की ऊमा जैर पाये जांदू।